Taratry zany raha maloto izy io da e rano miaraky sy savony avao zany e tana hitako oe <hesitation> voalohany sy mainsy apesay, asianao rano sy savony izy da kosikosenao amign'alalane chiffon da refaveo amizay tondranao igny da fafanao chiffon maigny da madio izy zay refaveo.